अगर देश म अमीर गरीब के फरक कम करना हे। त तय पैसा ल न बांट के शिक्षा ल बांट ओकर। से लाइका मन म काम करे के हुनर आही।